<hesitation> Amin'ny ankapobeany moa zany ny biby rehetra tokony hoe manana maso avokoa fa matoha izy tsisy maso de na izy izany jamba na <hesitation> na tokamaso, de isan'ny biby tsy mahita fantatro zao ah <hesitation> <noise> ohatra hoe kankana na sakivy.